Nuɖuɖu kéwo dronam bé ma ɖu tovo nɛ akũmɛ ku désia vɔ né ŋyé me kpɔna ga duinɛ oa, éte bé fufui ku akuté bé fufui. E dronam. Atsɔ lã a ɖè. Elã afɔ amenè loo, alo tomélã, aƒumèlã ƒuƒui ma tsɔ ɖɛ. Voa kaka ma va wɔ zazã mawo kekeŋ, édzo wɔna éga bé nuya num. kpoa, éga mé lio nyé mé teŋ duinèo. soit maɖa lã bé dési a ɖu voa, éga ka ma tsɔ da lã? kaka va ɖa. A! nyé me teŋ kpénɛdzio. Etsi nono ku akpɔnɔ̃ ku nuwo kekeŋ, woa wè kpo, lè a nɔmè ma no ŋ'dikanya sia ŋ'dikanya. Vɔa, edronam voa, égaméléoa ɖé. Aɖo tsi kotoku vé kotoku ati atɔ̃ bé nu a daɖé xɔmé anɔ, éga me dzo lé ashinyè. Numawo dronam voa nyé me teŋ ɖuna wawo kpoa, me dzo tsi akũmɛ mɛ loo.